א גוטע וועג צו מאכן די דעזערטס געזונטער, אן אוועקגעבן פון די טעם, איז דורכן נוצן בעסערע <hesitation> זאכן אין עס, אדער צו טוישן א- אפאר זאכן וואס קומט אין עס צו א געזונטערע מינע <hesitation> באשטאנדייל.